نصيحتي لصديقتي، ولا صديقي هو اللي يحب -يكمل- يكمل يمارس الرياظة، <hesitation> الرياظة حاجة طيارة، حاجة باهية على اللخر، تعاونا باش البدن يبقى خفيف، باش الإنسان يحس روحه اللي هو دائمًا نموذجى، <hesitation> وأهم حاجة ينظم ماكلته؛ لإنه يعني -بال- بالرياظة الإنسان يستطيع إنه ينظم ماكلته أكثر، وبيكون متوازن.